Uwesa upate ifuraha kulingana naimunu wakuwombi ikiki, kama uvu davako akuvombie ma- manonu uwesa upate ifuraha, kam undugu yako iwombisi vunonu, uwesa upate ifuraha, <noise> amambo lo- molosu uwesa upate ifuraa upate upate ilihera uwe uve uve uvesa upate ifuraha. Uvombe lulimile, upatire ikipato vinonu uwesa ukuvupata ifuraha, <noise> umunu akuvombie vunonu uwese upate ifuraha. <hesitation>